Ise mbukhanga saa nane tsya vutukhu, ndakhavukha saa nane, <hesitation> sirula tsa musitanda nenjaka ekasi tawe. Rulanga <hesitation> ndakhavukha saa nane nemenga nesiri hasi okhwola saa tisa. Saa tisa nembukha ni saya. Ndakhasaya nii c <hesitation> ningalukha okhwehalusia. Ndakhehalusia, nengona mpaka saa kumi na mbili. Niyakhola saa kumi na mbili kamili, nembukha, njeye inyumba, eeh savie vindu, nje khusera, ndakharula khusera ndekhe chai, <hesitation> yahoo ni, visa vyakhenjira saa moja ndekhe chai, rehe yahoo muchithamos, ndesave omumbiri, ndekalukhanie einguvo nzye okhuira amabere. Ndakhayira mabere, vwene ira khumalakho echisaa nivalindanga vandu. avandu nivechaa aembi vandu vas <hesitation> saba na mabere kefwe kavukulwa. Nekhukalukha mungo. Ne avwenao sikhuevwanga amapesa yahoo nende yahoo tae, khuvalwa khulinde khumatukhu fulani. Na matukhu kana kalondikhananga lwa ive mwene wa uchilisiana nende ouvukula mambere litukhu iya na akhurunge chili chinyanga chiviri nohevwe chinyanga chiviri akhulondekhana kwukusi vwe elitre ndala vya mambere <hesitation> litre ndala namba e, esivana silala ni silingi salasini na silingi salasini na tano namba amakhumi kataru nende kharano <hesitation> litre ndala. Sasa nikhwakha nikava, niwakhavukula mapesa kala khusichera fulani yisyo sovecha nochirire hisyo nokalukha yingo lwa mbecha ndakhakalukha yingo nembakho mwa musakhulu wanje. Sadaka. Nembola kano noyire mwivukana jumapili. Ne kano, nase nembanakho fungu la kumi. Alafu, makhumenyanga muinjira yafwana mbwa. Ma lingana lindi ndakhakalusya mapesa kala, ne ndi nende record. Ndi nende ovuuali ha mbalilanga mapesa kanje kala. Ndi nende amandikanga mbu ndekhengo khuivilila tawe. Ndakhandika nemanya litukhu lino ndali khuira esichero sya mambere fulani. Khandi ndakhaira, amavera nengalakha. Sasa okhurechekha echai khu vandu vanje. Ndakharechekha echai khu vandu vanje, nembinia evindu wavetsa valirire, nengalusia nesava. Alafu <hesitation> malanga njikhale kidogo ne nganakana sina sirondaho. Sikra mundu sonyela khukhola ekasi nochilila tawe mpaka wolekho avundu wulukho. Ne. bulukha kidogo nembulukha atiti n <hesitation> nembola nyasaye mulimi kundi kwekhola. Ne nyasaye yambola mbu, vulano cho henge echingokho oenye syova. Weyekho echikon <hesitation> ochieresie vyokhulia, mala nomala khuchieresia vyakhulia, <hesitation> echiri, echafyungirwa avundu nomba ingokho yafungirwa. Yavoherwa avundu och <hesitation> ochikhavile ovulimo. Niwakhakhava ovulimo okhalake evipande vitititi vitititi ochihelesie. Ne kali, amalesi. Kaliho, nomba omusala nikuva n kuliho ochirere sindu cha nywirangakho mana chinywee. Na avwene aho, ndi nende vusuviri ndakhakhola ekasi singa iyo, ndikho nende syanyolanga khurula mungokho, nyela khunyola livuyu nzye ngusye nyole mwo esukari, khandi imbekho kiviriti, khandi imbekho kata esavuni. Ndakhamala mbwo aah. ninga, ningalukha njikhala hasi hatiti. ne sasa makanika yambola ing’ombe yanje iyo yenya khulya nembukula lukhairo nanzya khukhoala vunyasi. Ndakhakhalaka vunyasi, nenjirira avandu hr liranga. Ne nisire khuao malanga njeya he ing’ombe iliranga. Ma mbukule chumbi raho, ma njeraho ichumbi yene ira kakire evindu viva vimolanag hasi aah hasi nende, kho ing’ombe iliranga. ing’ombe eve nyela khulira esindu esile silafu kakire ombu iranyola ovelwalwe tawe. <hesitation> ndakhamala mbwo nenganakana chikwi sichili mungo tawe. Singana muma kenyakhanga okhave chikhwi chive hango, niwenya khutekha syakulya ove nonyela khutekha, muinyinga avwene. Inyinga yene enyela khuva saa saba amoni, nomba <hesitation> chisaa, echisaa cha saa saba avwene. noviriliye sana chisaa cha munane. Ndakhamala nemenkakho ni kali chinguvo chili, chili mungo chinjafu nomba chili chimwana, nendeya matsi musisima nesinga. Ndamala khusinga nambakalac <hesitation> chindala nichiva chomre nembukula epasi nembasa. Ma <hesitation> nika, nivwakhola ndakhamala avwene yaho khandi nenjeka khuirekekha syakhulya sia amukolova, ndakhamala syakhulia sya amukolova sino. nokhukava chifwa. echumbi neraliyo nzye khukhava khandi nende virondakho. Nekava, ndakhamala mbwo, nendekhraa ave yinyumba yanje syakhulya sya amukolova. ndakhavatekhra. vindu sivikona vimwamire tawe. Nengalukha okhu okhuvunjeresia vindu vira khurula khumosa ne, nikhola sina nisava. Ne khandi ni khusiri khulya mara raa nyasaye wanje imberi kwanza, mala saya. Sayira syakhulya kha aveinyumba yanje <noise> varumikhire. Ma echisaa tsyakhola olola <hesitation> echisaa chosi, kho vuchaa esesisimanga nje mukunda sechanga tawe. Nomba mbukula lichembe sachanga tawe. Bora tu mbekho onyela khuchakho cha mukunda kata nikholakho enusu saa nomba kata <hesitation> quarter, quarter ya lisaa lilala, nembala mbu kholekho ekasi ya mukunda. Ndakhamala khandi nengalukha oku, khandi nengalukha mukasi ya mumayika. Ndakhakalukha mukasi ya mumayika khandi nekhola mwo ako mundu omukhaye omukhaye akwane okhukhola nali hango wuwe nomba vwa mama anyela khutekhraa va inyumba yiye, ve ingumba yigie manyile ne omusakhulu, nende vana, nende vechukhulu. Ma mbole mbu. Niinjililanga kidogo, eeh khwakhamala khulia khandi khuikale khuhengekho matagaso khu television. Nomba khuululekho amaladyo akhurula khu. khutelevision. Khwakha mala khuula malandyo, ne khandi yitsa khuvane esaa nitsisiye kidogo nomba atitit nekhu, nekhwola avandu nekhukalusia mwami nyasaye embwo khukavetsaa nakhukhol <hesitation> khuitukhu, nekhuvala mbu litukhu iyakhavwa nomulembe. Ma, ekasi yosi yandiyanga hango hano nderetanga khu nyasaye wanje wanonga niyandera musialo niyambola mbu, ndakhemenye mbu, mdakhemanye mbu vuchira akhwinjira muvwoni vwe esivala sino singa mama, ma nikakha, ndakhamala mbwo mwenjicha hasi singona chindolo chimbira tawe mala range mbuye vwe esyova sifwana, evidu viva vichenda viranyanjisia tawe kira mama vule khurula esyova tave malanga vyosi mbira mumasaye, mbola nyasaye mengeraa emiruko chanje chilisyova. Mengoraa eingokho yanje ikonanga. Ma kakira nyasaye ako kosi pe, yakholanga niyameta ovulamu vuvwe vulitukhu vusya nende vusya. M a khandi ndi na vana mungo muno, avana varano, ne vosi mbwo eeh vayevisa mu nyasaye. Vosi mbwo vatema khweka, omwima, emima milayi ehca omwivuli akwane khwekesia avana vave omukhania khu vasiani vanne, vosi mbwo vachendanga hasi ha makulu kanje nimeta khwa ndi nende misala cha matunda hango hano lukano na lukano. Ndi nenda mavokado, ndi nende maembe, ndi nende amakomia. Ndi nende indimu kho ndavekhuraka aembikiti hano, ndi nende emikhonyaa ndi nende, ndi nende <hesitation> chifwa ndali nimbalile, ndi nende emisala emisala chikholanga hang ohana mbule khuula omumbasu tawe chili singana li mafuli. Lyo mundu yefunikhama efula ne kwichanga nomba omumbasu ni kuliho muhinji kulakhe khumusamba ma mbole ombu. <hesitation> litukhu, vuli litukhu lyasi lwambukhanga nirali mulwale tawe ndiyanga milimo. Esi sikiranga mbule khutile saa chi mumbiri kuve kusuye, saa chindi viungo vive visuye kawaida noli niwe <hesitation> niwakhachaka khuva mumiaka miyinji amakumba kakalukhananga sikala vechanga singana watiyanga nosiri ambuka nomba nosiri omuraka tawe. Kha, khukhalakhwa okhuerana nende tsingufu tsiakhulimo vulano sikra khumanyre khuli nondi ha karikari we miaka, khushiri khuva avokhungwa sana tawe khuli nondi avundu ha khulanganga akarikari ho vulamu, akarikari ho wokhuitsamia akarikari ho vunai vwosi vwonyela khunaya <hesitation> okhurula nokhusiri musivala muno. Ni kosi mbo khumanyila nyasaye oli ikulu. Umanyire kosi pe, akakhupara muvalamu vwefe, akakhutaha muvalamu vwefe, nenda lienya lyefwo va khusiri musivala muno. Okhupurakha lilolanga vutukhu. Onyela khunyala uli musisina sya likomia ikulu mali liengisia murwe hasi mumbasu. Lakini vutukhu witsa khulola lipurukhanga. Kho lienelo lino khandi si lilwanga tawe. Likhongocha sililivwanga tawe khuli nende amanyonyi singana mapata. Mapata kano niko ka nyasaye yavola eeh <hesitation> khuliekho.